Ung kekanen masa sia is tou tii tantu moangen ketare sendeen. senseen paman tu yang penting tu sendeen wo dedeina dedeina ti dedeina wawi kapa sapi nitu masisigas tou nus tou tii sadei kuman lako sendeen senandoan masaki mo ca aimo ma pean bli sedap nawak teitu kan dedeina tantu wange musti mo pe dedeina senandoa peen binakar tapagi noreng kapa mata tante boange sa is tou ti musti kuman nitu kanti nomor dua mo ka nung kanti sedeng kode kumang kan yang penting ko mape wo sumende nitu mpong same sasiwa mesasiga unawak sang kekanen repot jedong keweiten umpa gore goregan tii dei talos masa siganawa nitu.